محدش يجيلس في <hesitation> جانزتي لان الافراح الكل بيحب بيحب يتبسط بيحب يرقص بيحب الدوشه-لاكن الي بيحبوك بجد <hesitation> وهما هيبقو <hesitation> مفتقدينك بجد وهيبقو زعلانين عليك <hesitation> وهما الناس الي كانو هيبقو فعلا جمبك-وهما الناس الي كانو صادقين-ليك فعلا -في حياتك-وهما الي هيجيو الجنازه بتاعتي الي مش هيجي دا ال- الشخص الي هو-كدا كدا مش بيحبني حتي-لو-جيه فرحي- فا هو جيه لمجرد ان هو يتبسط مش اكتر